מ'זאל זיך אויסוועלן עפעס וואס מ'האט ליב צו טוהן אדער עפעס וואס מ'פארשטייט צו פארקויפן, נאכדעם זאל מען אויספלאנען וויפיל געלט מען דארף האבן אויף אנצופאנגען, מ'זאל פארשפרייטן צווישו די נאנטע און פריינט איבער דאס וואס מ'האט אנגעפאנגן צו טון, און אזוי זאל זיך דאס פארשפרייטן צוביסלעך.